Zɔa la kulesi yu'ura ti tu tara n boi tingɔŋɔ wa nu'usi asi'a de la: Afadjato zoore, Aduadu zoore, Apusarega zoore, Azudɔɔ zoore, Zebobo zoore, Adaklu zoore, Atiweredu zoore, Adua zoore, Atarewɔŋɔ zoore. Nyaa dikɛ kulesi la me de la, Tano kulega, Boti kulega, Densu kulega, Pra kulega, Pru kulega, Afram kulega, Atakɔɔra kulega. Nyaa dikɛ Apaasin kulega, dikɛ Akɔbega kulega, nyaa dikɛ Aŋmata kulega.